א גוטע וועג צו מאכן א פלאן פאר א וואקאציע ווען מ'פארט אוועק איז אויסשרייבן אויף א פאפיר אלע טעג וואס מ'גייט דארט זיין און נאכדעם אראפשריבן עקסטער וואס זענען די פלעצער וואס מ'וויל דעקן ווען מ'איז אין יענע פלאץ, וועלכע היסטארשע זאכן אדער אינטעראסאנטע זאכן וואס מ'ווייסט ס'איז אין יענע פלאץ, מ'וויל דעקן. נאכדעם קען מען עס אויסרעכענען פאר יעדען טאג א אנדערע זאך.